Pruun värm? Tuu olõ-õi väega lemmikvärm mul, a noq, näütüses, ma'i tiiäq, sitt um pruun, vai sis tõõnõkõrd miä viil um? Ma'i tiiäq, mõni puutüvi kah esiki um pruun. Inämbüisi nä ummaq sääntseq halliq. Aa! Ja sis inemiisi õ- silmäq inämbüisi ummaq pruuniq, kuigi meil siin ummaq sinidseq ja halliq, a pruunõ um väega pall'o.